اذا اغيد احل مشكلة الاتصال بالانترنت اكو عدة خطوات ممكن اجغبا الي هي أول شي غاح اتأكد من الواي فاي عيشتغل لو لا اذا كنتو متصل بشبكة الواي فاي غاح اتأكد من الشبكة الي أنا متصل عليها هي نفسه شبكتي ، ولازم اعغف كلمة السر مال الشبكة اللي متصل عليها.